Si mittemu in cunsidirazioni ca manciu ntra li tri e li quattri voti a lu jornu pi un tempu màssimu di menz’ura, putemu diri ca passu manciannu ntra li novanta e li centuvinti minuti a lu jornu. Si facemu lu cuntu pi na simana sunnu ntra li seicentu trenta e li ottucentu quaranta minuti a la simana. A li voti ssu tempu po èssiri chiossai quannu facemu manciati cu li parenti o l'amici.